Karazagna sport fataoko ndraiky edy akekeo efatra ake izy de ny footy, ny baskety, de zumba regny matetika ataoko, fa handball ndraiky jerijereko fogna.